ווען ס'קומט צו מיגראציע קענען פייגלעך טרעפן די וועג דורך נוצן זאכן אזויווי מענטשן. ווי צום ביישפיל די זון און די שטערנס. און אויך קענען זיי שפירן דירעקציעס דורך קענען אויף די וועלט פון אויבן.